Resaka hanitra na tsirona crèmes koa gn'asia tsika resaky da misy gny somary hanitra chocolat zay gn'ahiny, misy avao koa izy io vita amina vanily, gny hanitran'ny crèmes iny, misy sasany koa vita amina biscuits, misy gny sasany vita amina dobera, misy gny vita amina fraise, misy gny vita amina caramel io koa. Ah somary soasoa gny tsirony. Misy gny, crème na hanitra anankiray vita amina voanjo koa aloha, pisitasy. De ankoatran'izay, misy avao koa vita amina ah ch- cerise koa raha tsy diso aho zay. Ah zay aby angamba.